Ayyo finatawa polonŋe mi wana andu ɗo dun sanne, ka miɗo andi kamɓe dun heeɓe ɓoma sanne heeɓe jima. Kamɓe duu so a ƴeewii hono jaale Erop tan ɓe njahata, jaale muuɗun. Kaa wiide ngel nii wiyetee walla ɗunga <hesitation> ɓe ngaɗan. <hesitation> So ngoonga mi anndanaa.